באלניסבה לאנסאן אלמוהם יכון ח’פיף אלצ’ל חית יקדר כיכסר האדאכ אלתותור ו אלד’צ’ט ו או כיכון ענדו וחד עלאקאת אג’תימאעיה קויה, ו אלצדאקאת צבורא ו ראבט דיאלו תיקון אקוה ו כיחסן תא מזאג’ ו אלצהה אלנפסיה דיאל אנאס ו תיקון באלצ’חכ ו אלמרח, ו כיסהל אלתואצול מעא לאנאס לי כתכון מעאיא, צעיב.